اه صارت مرة اياه خصوصا كان علينا مثلا ما عنديش نية نهدز معاه ولا نتكلم معاه- نتكلم معاه ندير روحي مش محتاش وندير روحي نتلفت للجهة الثانية باش هو ما يشبحنيش باش هو ما يجعدش يتكلم معايا وانا ما عنديش نية باش ما عنديش مزاج وما عنديش الرغبة اني انا ندرس معاها ونتكلم معاها ولا حاجة زي هيك